Oy! Regniko anao hoe nahazo a tafiakatra grade zany, karakory laotra rô nataonao nahazoanao ananjy zany? Oy! Zah de mba maniry koa hoe iakatra grade karaha nendreo io fa sy fantako si hoe ino zany mba me- atorohy hevitra koa zah fa mba te iakatra grade karaha toa andreo eo alefaso longany arosazy fa izany raha raha sara be zany ma ngahy de sy ifalifaliana aloha ka.